د سلاد پوښاک جوړولو لپاره یعنې هغه څه چه پې وپوښل سي په یوه کڅوړه کې دری برخې غوړ او یو برخه سرکه مخلوطیږي. مالګه مرچ او هر هغه بوټی یا مثالې اضافه کیږي پکې څې تاسې یې غواړئ. <hesitation> مخلوط تر هغه وخته وښوروئ چه ښه ګډ سي.